Misy toera fisakafoana akiraiky zao à Paris ao. Da misy an'ny seza, i seza io zany e, maro ny olo mipetraky agnaminy eo: misy ny olo-dehibe, misy ny zaza madiniky, misy ny tanora, misy ny mpifankatia da misy koa ny olo manao afera. Da io seza io zany e niaritsy ze raha rehetrrehetra ataon'olo anaminy eo. Misy olo zao da mangetotsy da i aby miaratsy fofon'olo io. Da misy koa zao olo da tena mavesatsy da tena marary ny ainy, tsy afaky hanaoa kory moa i satria izay ny asany, izay ny antony nanamboaran'ny olo azy tahao hiatriky amin'ny ze olo mipetraky anaminy eo.